yoko pu mwi inkerangau yi cegu ce dina tina ce wii koh iya cegu ce sma bu kanga a twalange dabam dingin ka sma bukanga twalang dabam wai ya tikingi tun puwei cegu miri amma dacike yi cegu cei kuma tina ce wiyai insamro pu mi insingseu in kerenga a pna wiiu <noise> dingin alada wiya ti de daga yo swai be gelengu balangau, wali, gurasai, dong, dala waja, bangu, derwa powo mwamwa ya pu mii in dinubu na ne mi ince pu kwarau dingin ince gu ce wiyai toh ti mi inpuwei cegu a poi pu yoko inyi yanga po kowa, kobono nuwa yi yir pna tu pna ningii dingin ba nyi marmari nere, dingin yoh sma bu makogu bo kobono nuwa yi yir pna tu pna ningiy kuma kobonu nuwa kama lami makwe wei yir tu pna ning twi dole ba nyimun mamaki kama cuni Yi yirti mba bu ning gwe miri dole ba nyimin mamaki dun tono pu yoko inyi yanga po kan tosi yi wali to makobci yire, wurang pnai ning bambamci ning ning tinangi yi toyiri na wala wurang pnai ya chiprang buri yiti swa wai, yito mwa gelengu wuran gelengu pnai ya ku cipno buri yiti swa wai, yito balangau wuran pma yaku cihpno buri yiti swa wai, yito gursa kama dimni gar gursau mwamwa wurang pnai na chiprangburi yi wurang swa wai dacike yi cegu ce dina yi swa ko, yito don ba kama dimin dong wurang dombai yaku chiprano buri yi wuran swa wai no kongoi no king wo yi <hesitation> ti ningi banyina <hesitation> ya chima chima no kigou yitono banyina banyina don ba ning cima cima, haka baguwa wurang pnai na chiprang buri yi yiti swa wai dingin koma chekin yi mwamwa yi wuya ga yitti ner wiya ningi ga yiti ner wiya ningi kama nu yir ti ner wuya ning swa twi ka arr a gwei dikangi kingoi <hesitation> ya ywiti kungo dabam to ace yiti ma kinga ninga bu daidai yi tomai ayo ti dabang haka derwa don tono pra wubu ningin wo dole po pu mi insomau po pu kuma insoma min lallai duk ner wu kano prii ka lallai man kasugu <hesitation> bambanci to wuna wei po wuna po pu mi insom kin no kingo yi bambanci bbaina dingin gelemba ce pma daban, wala ce pma dabam, haka ka ner wala arr balaangau kingo ce pma dabam ce pna dwi ninga mwa yi bambanci banyina ammana mi dacike bu ningu mu wo pra mi nle saw cika swa wa cika swa wa po mwamwa kap cika toh pna kumburu pu kau ding tono ner swau wu ma kogu wo yo a pisiu po pu dole no ba kinga powo yi <hesitation> betindi dingini yi betindi sosai, dingin kama kinga tu ner balanga ningwiu bama kingo a ninga betini yiti swawa ningoi, kama kinga tu ner Gelengu nigui bama kungoi a ninga betini, kama kinga ti ner gursa ningiy bama kingo a ninga betini to powuna mwamwa yow kai sinseni yi swa wani mwa mwa yi ner wiya kam yinu nyan buri pern kuna yi kingu woi yi betini miri chwangi banyina incewei nuwai nu wai yitikingi twi tin ningiy amma yitikingi ti nin twi, twi tin ning ne to kaga betini diro po chudu do, dingin tono miii pra wubu ningumu toti mwi in puwo cegiy, totu kuma insoma min ner kato ner wuya cima cima wai, cewei kin lallai powo yito dingin ya yogi dole